Loominglisus om üts kõgõ tähtsämbit asju inemine olõmisõ man, selle et sa ei piä esiki tuud loomingulisust saama hindäst, vaid tõisist. Näütüses muusika ja üldse egäsugunõ kunst om väega tähtsä.